mi annda ha to unnati kenya an be gorko ma ngam mi tefi un yi ay mon, mi wari saare mon mi taway un, mi yahi pelle kuugal gorko ma be ma pat mi taway un, mi yahi asali saare mon be jee mon be jee gorko ma pat mi taway un, mi noddi la yi ma be maako pat bo ɗo maɓɓi hakkiilo yam ummi soosayma wallahi kenya ɗo mi annda hato un naati, mi ka'si ɗanugo mi ka'si yamugo.